Jora wngkha kaisa kwrak khápang abo wngkha khá khammani majra bermani eba khá khammani bisingtwi phaiwi mano. Thungnai kolwi tongmani wngya abo sokomornai wngwi mano. Phiya abo phanbo tong bo abo borokrokno sakni bagwi bachana bagwi tei swlaimung wngwui choba khlaina bagwi push khlaio. Jora kotor wngwui mano chirikhókma hai eba chirigwi khá khamma hai. Chwngno phwrungmung khlaina bagwi rwmani slai abono bujinani belai nangkukmani. Kwplaisa khe nwngwi thángwi eba khá khakchangwui sa kha chubachu khlaiwi mano. Wngmani abo haiyung ni se phiya chwng bahai khe abono hamle khlaio abo chini kwrwngwi tongmani tei kaham sai manai. Obono kaham khe channel khlainani phwrwngma bai abo phan tei samung khlainani bagwi kaisa phan wngwui mano.